Ny biby farany atahorako a aomby, <hesitation> atahorako izy amin'ny tandrokananjy igny trongisiny avy akagny an-tegna de tonga de misalavantreka arÿ maty, de igny sy zany tegna atahorako amina aomby i tandrokananjy igny de matahotra koà zaho so de <hesitation> enjehiny de arakaraka an'izany hoe.